بيش نتعرف على الناس الجدد في بلاد غريبة نتصور أني نقوم باستضافتهم عندي في داري بعد ما نظلمها نحضر أكلاتنا التونسية أو أكلات تقليدية ونستضيفهم المجموعة لحاجتي باش نتعرف عليها وباش نعرف روحي وندخل روحي في وسطهم. نبدأ بترحابيهم نحضر لهم هدايا تونسية هدايا شخصية ونعرف ببلادي.